Mdu ajauda aburi molum abardu wi uwanyi duja bathuka bada labari guyi gatamari dunayi inda gaja mdu wanyi basuka baɗa labar guyu laɓu musdagu mdiwany bathuka bada lagu bate mduwany bathuka chu latu ndunaya inda aga mduku naya aguri mdinagu aguhama har sugudigu huda mulmiyi ungu asaryi ga gushi akra huda faduba digu duja basuka chu anun irinayi kwaguharin ko bubu ko sundugu muhuya unuri guchi kosunduyi sari kuyidai biku kuwa chubur naja gura gu surkwa mal aban labari ulayu sundu kwaku achu anuɗa ashma yu ama alira kwaku kwa goʒama naja ga dirrda turanci ko marghi ko, marghi ma ahuwa chirda turanci mal munduyu amuldu kwal giʒara dujara asukayu kuji kwa goʒa aiyi duja sukayu kwa marghi duya suka yu kuji kwa gwoʒa ama niyu kam kuji kwa marghi diyu kuji kwa gwoʒa jan sunsik dija bana mal toh labari iri labari naja basuka wundin wai Majanaja ndugurda gu luri fotoguyi uwaya ko duja garda uwayama naja chanfa gaskiya moldayari yu afafar baɗuda mal naya undari lapiya kaka da labar giya kam lagu musdagu lagu bati ka, yudi yiyibasuka gulbada mai nada ʒani yaɗa duda rabaɗa labari giya ko laulaumari kuri bubu gori hiraʒurkwa ko naya darya duya hira ʒurkwa ko kari dunaya hakari gu kunanya dunaya hudadi dunaya gushi naya bada labari sunda mu aya sundunaya nhuliya lagu wadi dal basuka bada labari dugu duyu nayi labar aba diyu achi dinyi thumur moldayar dunaya huraba abudhul aba pur diyu chichunynurna ko banku ko ufumari thumku diyu achiryiku konangu ba dum ʒubakwa iri small han bakiyiri ni babarasfa ʒaʒuyari adugu bangaji ba yari kal babson baba oji yari dum aguby yari molda yargu dum undiyu kura faɗuɗahar mandaya naɗa kuraga waya nayagu wyigu mduwanyi kuja hadarya kunaya. Gari fudagaja molda uwanyi ma naja kuraku naja thumgwa kuraku gaskiya molda nayarda dahu yu ayardar duja ama molda kufumari kuma naja naya tukugaja yaya dakani mdu dugalayu abana darya gaja naja molda ni.